Nifurie irera lugha yakwa ya kighonu. Maana inyi nighirirwe vughonu na ni mghonu na papa akwa na mama wakwa ni mghonu, na mpaka leo vanike na wanike vughomu. Kunu kweru ni vughonu na familia njithungukie yoshe fuvaghonu.